Burjinya magu ayu musu daga gundu magu apchuna magu ahiri mugu kura ahibina magu apdine gu baba gu afiri ari uwu ga piyanyi chitajari akuwa. Ha afiriyi ari uwa maju apida pida mayu azuwa hiri ga zuwa bin akuwa ga piya su nunum akuwa magu anayi anu ngusha ma ngusha asari aga aga aga asuwa anduru anugu mai nagu bul maya ayama ga sari suguyi. Maya ayima magu ayu uzuwuma. Ga piya mbula uyomi maja apida pida maja alubu aa hiyiri huyigiyi ga thuburi aya dankali ga faya kuwa guburi gu sai thuba magu athuba. Ga piya su nunum akuwa magu anayi anu ngusha ga amboya su guyi ja piya aku lida gu ahuyi anu ngusha ngusha asa. Naguma nagu asa suguyi ko ndu nga abuma nagu bathkanu kijisu kija uzu nagu anayi kiyuna. Kiyana adiri sugiyi sun dugu amul aku su zuzuwa sun giyu wari bathka ulari aga su manage abam dunayi amul ku nayi amuliya kija agura na tapu anuyi kuja afuri ari uwu ku nayi apiya sugur akuwa ku nayi anayi anu ngusha kunda asari magu asari nagu ayi suwa aga huda mai nagu ayi suwa aga huda uzuwaga mai. Azuga inda habada nayu ayi suwa aiya uzuwagu magu maya dugu inda sa zar zar Madunama guyi ayima saikuga asari viyi wayi towu tuwoku hiyi hiy batuwo madunama guyi ayima gaduga saa kowani bici magurayima ga saa suguyi maya a yuma gasakowanibili kowani kula kula kuga a saa duwo kula kola kuga asaa dowu hagu maga ayubu ga a saa maduwu namaguyi kurayi ma kuga atulari imiri u, u guyi dash kuga apiya suguyi akwa ga huri uzuguyi dash ga a sari abandu gu amul kullum aban dugu amul zar zar dugu amul aban dugu a mul nagu ahari uzugu arana musu dagu anun zugu ana musu uzugu ara na musudagu anun lapiya nagu ahari wudowu fug u a na lapiya anun nagu aha of tuwo tubu a nukur wumai nagu aha kuragu panpam mai aban nagu aha musudagu maga ayusu. Maga ayusu ga tari damu fuguyi kuga asukuku kuga a sukuku ko maga kura yuma kuga ahuri dowufu gag a arigaku imi maja lubu maja kiralubu doja ugur na masu masuku ma sugur guyi ayi kuga asi piya akwa ga sari, u, kira gu uzuwa a tun mai a soboda nagu ayi kuga adal na dowufu mai dowufuguyi nagu ayu kuja a dal nayi mai magu adalna dowufugyi nagu ara musudagu mai ara na muna gu anu uju mai ga muliya sun munagu anu uju jan dugu amul dowufu aban dam ayi sur puwo mai dowufu ayi sur puwumai sur sum ayi sul puwo alu wiyi mai a banduya a mul musha aban duya amul abanduya amul.